انا فما مرة كنت نمشي فشارع و كنت نمشي باش نجيب باش نقص الكياس متبثش شنية ماشي و شنية جاي فلكل صاحبتي وقفتني استنا فما كرهبة متعدية و كانت camion كبير فيه كيما اللوحة هكا اطول منو تعداتلي مستلي في وجهي و مشات معناه اذا انا كان وجهي مشي يتهلك معناه